Rituko rinene ria abakenya bakogoka mono gose tokogokera mono na erituko riria togocha amo, rikorokwa ng'a nario rituko ria obosibore obosibore obo iga niga twabanyorete korwa ase aba koroni baito, baaria ba echisokoro chiato chiarwanererete goika rero iga, togoocha amo ekero riabeire rituko eri, nabo okoigwa kera oyomo, nonya mbari bagokora emeremo ya serekari nabo okoigwa nabarobu bagoteba ng'a mambia na erituko riri ria ogoserekea obosibore bwaito buna abakenya, naende kwanyora ng'a abaaaakenya baito, aende onya kereee toraaaa are, okonyora ng'a gwasukire gochia ang'e na ase eredii gose ase etv onya kora are tobwati etv gose tobwati eeeeeee etv oranyare korigereri, niga okogora amasasi, kwabeka eredii erinde kwanyara gotegerera naende kwanyara kobwati. Nabo igo bakareta amang'ana amaya goetera ase eredii niga akobwatwa buya, erinde kwa nonya torochi nabo okonyara gotegerera, erinde nabo okonyara kobwatia ng'ai twarure ng'ai togochia, kwanyora ng'a abakenya iga bakoboka chinsa ikomi na emo, basangererekani oo omosangererekano omonene, baichoire ororo. erinde baganya omorai bwa ense oyo ororo engaki eywo, onyara gocha obakwanera. Ekere abakwaneire nigo okonyora abakenya batimokire kabisa, obatebia nki keganeirie naende nki batagete banyore korwa abwo, erinde ki bakorwa ororo aende gotaka bare onya kere ng'a ndiri okobua abakenya aba iga <hesitation> amaaaa amagania abo anyare koegwekana, amagani aya abo niga bakonyatoma ase eredii gose bayetoma ase chiiii chii internet ime, erinde nonye na epre eeee omorai bwa ense, ekero akoyanyora amang'ana aya, <hesitation> nabo akorora ng'a okogaani nkoro ororo, abanto aba ba baaaa ba ba akoraa baganetie, erinde ekere gakorwa <hesitation> amang'ana aye, achire ense niga egotenena yakira kiri, niga ekoba omogoko erinde batagete koigwa ng'a ninki akobatebi. Nabo bagotegerera amang'ana aye gocha gocha, naende nabo okonyora bagokire bagoaka chinkobi, bateba ng'a twasukire estep. <hesitation> rituko eri ki rikoera nabo okonyora ng'a abakenya nigo bagogete mono, nabo okonyora ng'a abanto babobwate obosibori boisaine, igo ogokwana kende gionsi naende nigo ogoteba kuringana buna okogania kwago kore, kwanyora ng'a nabo tokoboriwu ng'a nki kwagokirie ase rituko eri iga, gwateba ng'a amaene naegokirie ase eng'encho twasukire estep, twaagachire chipaara twarosirie ebinto ebinene. <hesitation> chinyomba chiagachirwe, ebinto biria batakeirwe gokoru biakorirwe twasukire estep, oywo noro omogoko omonene ekero togocha amo buna abakenya, nabo togokwanani iga, kweyaka chibicha, kwagoka kwateba ng'a eywo bono naisanekire koba buna inche, inche ning'isanegete koba buna omokenya. Nabo okonyora obrendeti eyanga yago ase ekeg e- e- e- e eculture, kwanyebeka, ebandera ya kenya gwasona, nabo okonyora onde gasonete enchera ende, erinde akoerika nonye na erieta, aruseti esati bwerika erieta, igo koorokia ng'a ere na omosibore bono naende tabwati getango kende gionsi, kenyanyare komotanga, kwanyora ng'a nabo okonyora ogogete, origereri gose ne etv, kwarora omorai bwa ense buna agokora amang'ana aye, buna abasigari bakomachi buya, buna twasukire estep, gochi ense eyemo gochia ase eyende nabo okonyora rituko riri goika buna rikoera, obuya na omogoko bokogenderera koba ororo.